De chama vaemga, da lengiak chia da cha drem kama chaknok. Ka da muchuves da chlan cha nge tet ngi cha. Vaemga da amarka chlan cha ngi cha idet save savaltak ura idet nge ngima idet, idet temna idet save saltak ura idet koneai sai chule nge nicha sa muchves sa chlan chia ngia thet namait ka ngia thet temono namaka ngia thet sa glaulul ura, abes mamar cha namet du ngule nge mamar chia inmo idet ngule cha nge abes mamar chia chena met nge mamar chia ngule cha chana nge da ve ma ngia met da ngia met, save sva vethem gacham da ngia met da ngule cha ve vavet. Chule ve sa muchves sa che nok, iraska da chenok nani chia ut mamar chenok na, i ut avi cheik kna tha chonea menia va tha thet namatka mamar che nok ka thaim da abes na ut da ave chana ngeim da abes ut mamar ithic klan mamar chenok nani ut chia ukonei. Mamar chia iraska abes mamar chia malpatha cha mamar ia cha namu a cha vang mavengam met kama vet ura cheviang mavengam da chapren ia sik ka vren da vicheik konei vrem dam vicheik konei diva sik ka than ba tha cha nga bes mamar ia chule cha da chenok, chenok, chenok, chenok ura muchuves unthi bang mek kama rounga met ki da kama ngim <hesitation> raunga met ki chivang da chian ba tha ut me nias da cha tha ut. Da mamar chule da da chule cha. Ka da bes mamar a raung met ki china metha cha da mamar cha vren da chama lechar da cha bang nasot. Kabung. ka bung. ka bung da muchuves. Mamar ia chenok pevalat uthet nemet ka vevalat da mamar ia chenok nani aut knok ia avecheick kena tha chonei, abes mamar ia ngi namet olu chulecha. Mamar ia ngethet nametka nge thet temono sa chule sa chenok nge thet temono da chule da chenok. Abes mamar engenamet da chula cha ma vaimga. Vaimga da gisnia chelan ma ainge ma rucha klan a rucha chengip da uthi nok sacha. Da chama vaimga da chelan. Cha da kadrem chenok chenok se ut ma ruru mamar a uthet te irik ngedrem a cha da velech achi ia sok mali chule cha chenange sok avicheik na nge chupren dem nge ia aveckheik na nge mudu ngi tluvethacha doki deng be ma morka da deng be ma morka sa cha met sa amusneng betha nge. Abes mamar ia ngi namet da chule cha chethet airik da chatet na sot ange nge retarik chatet na sot nge chok klan avik kaln. Asik ka ngia met da chule cha chonei da chenok ura chule cha vevavet sa chule sa nginari sa. <hesitation> Muchuves sa ngonari a kanok. Aingo gu vaim marik da nge drem nge thinok sa ngo. Klan ia abes na ngo, sa ngeri nok. Nge tet pathemes klan a uthet sa chonei va vethem gechem mamar ia ires nget da ngethinok sa chule sa ngunari nget ura chera re thathen de nguathen di thivar na ngo sa ires ngo sei iresngo su gu vaim ia gu vaim mali chule ngo ngu na nget de nge drem nge thima cherinok chethima chule ngo nguna ngat da abes mamar ia ngenanok. Daka chlan a nguatet nemenget da chule da ngerinok ires nget de ngethinok na sotha ngo. Da gisnia ma rucha ma chlar a chamet konei cha ngip ne me thut de chule de uthinok na sotha cha. De chelan paimga de chelan. Ka de gisnia ma rucha na cha mamar a chenok ireska chia avecheik kachoei. Ngia drem a muchus de chebon nga na ma mesmes daronga. Kates, kates klan da iriki de gisnia ma rucha ma uthi bonga vethava milatka oki chates. Doki ut ma rura utes doki uthi bonga de nge tes koki. Da sik chlan avick da chlan a muchuves de chenok ia abes navanga mesmes vasi ma nema chevonga. Da chuseka de chengim da bes na ut a sima nema chevonga i asik. Chathet seva vetham gechem de chule da rura thivelenga ura thasana na cha. Daka sika chula cha ve glem ut de asi uthitlu cha mamar de chema uthi pes semetka. Da ka sika chlan a utet de chule cha de chenok ia muduma se abes aung va sik chetluvetha cha vasik che vonga na mesmes. Ngla drem ia chusek mai ut da ka chelan ia chule cha ve va vet da ka drem ge nok de ngi drem i arura chusekta kathet sa glem da thi thudam na cha tha drem di ben mucha ura thi <hesitation> na cha asi abes mamar i a chenames a the va mesmes. Da ka ma iut de ngia drem ia asi uthitlu ve tha cha mamar uthitlu ve ka vaim mamar chule de mithu de nge tha ma musneng be tha ut de nge tet pathem ut. Klan de ve ma umet neme nget konei ires nget mamar a irik klan da ngi thinok ma ulul ngethinok nge thinok nani aut. Asi abes na ung vasik ke ve lal kama vaimga. Marmar ia arucha chathet namuk keve lal ka abes mamar. Chock kave chenok, ko mamar ko mamar i a chenok nani aut.